Birlashgan Qirollik madaniyati boy va rang-barang bo'lib, u tarixiy meros, adabiyot va san'atni o'z ichiga oladi. Shakspir va Dickens kabi yozuvchilar butun dunyoga tanilgan.